و الله لعبتي المفظلة هي الفورتي نايت، أستمتع بها لأنها تجمع بين الاستراتيجية والسرعة، كمان أقدر ألعب مع أصدجائي ونتعاون مع بعض، كل جولة فيها تحديات جديدة وهذا يخليني متشوق كل مرة ومتحمس ودايم أحب أستمر بيها.